Nɔ ɛlɔkplɔ ɛlʋɛ la ɔdɔnʋ nʋdɔnʋ mo alɛ alo amɩla ko nafo kɔma nedefo kala ɔma kɔtɔ yɔ ɛkɔkplɔ ɩlaɛ mɛ lakplɔ ɩlaɛ keke ke mɛ lewele mɛ lalɩɛtʋ lakɔ mo akpɛlo kayɩ bʋa kɔmɔ ɛlɔ ama kayɩ kɔ akpɛlʋ kayɩ kɔmɔ afɔ kpa ɛlʋɛ mayɔ ʋtɩ kɔma lɩla mʋ ɛɛ avalɛla mayɔɛbɩ la mɔplɔ ɛlʋɛ ka kekeke mɛ lalɩɛtʋ fɩnɩ madu ɛbɛ kayɩ keke aɔlɩɛ ɔlɛ vevede pasenʋ ɛ mʋɛna kdo tɛtɛkʋ la ɔmakʋ ɛlʋɛ makotʋ nɛfɛ nɩebɩ nɔmɔ nabʋɛyɛ alo amo yɛbɩo mɛ namabʋɛ nɔmɩ ohʋm namabʋɛ nɔmʋ mɛ. Ɛblɩzɩ nʋ ɛdola yɔ mɛ akplɔ ɛɛ ɩlanu mɛ ʋnamedefʋ kɛ kɔnamedefʋ kɛ mɛ ɛyɩsaʋɩ mɛ ɛkavlɔ anakaplɔɛ la mɛ evo fanyɩ mɛ namedefʋ kɛ alʋo mɛ ɛtʋ abʋɛ kɛ fanyɩ ɛ wafɔ neyɔ ɛkɔkpɛlʋɛ nakpɛlo bʋakʋ mʋ ɔnadu la afɔnevo lamɔnɔ faselɩ mɔɔdo nɩtɩlɩ mɛ ɛzɛ ɛlʋɛ nɩkakpa kɛ tʋnya tʋnya kakakaa mɛ ata ɔmakʋtɔ lɛ amɛbɩ mayɔ dɔnʋ ɛkɔkplɔ ɩlɛlɩ mazɛvɩ ɩnɩ kɛ fanyɩ akpa kɛ mebʋsʋ nʋ akpa nʋ dɔnʋ ɛkɔkpɛlɩlɛ la bʋa naɖʋ ɔta amakʋtʋ yɔ ɛkʋkplɩlɛ kɔkpɛlʋ kɛ fanyɩ dɔnʋ lama makele kɛ fanyɩ mʋ labʋɛ.